طبعا هختار العصفور. عشان العصفور هو اول طائر احنا ايام الطفولة نتعرف عليه. عشان كدا يعني حبنا للعصفور مغروس في قلوبنا كمان دقدقة العصافير ما في احلى احلى منها يعني في الصباح الباكر لما نسمعها عشان كدا احب اكون عصفورة.